<hesitation> alkamisaare, ana haɓɓodi e ñalawma keewɗo hooreede. Nden non mi heɓaayi hoorde walla mi hoorii. Ɗun warta e hakkille an. Sabi annabaajo oo wii ñende muuɗun ndee golleeji yimɓe nabbititta <hesitation> dow kammo. <hesitation> Alkamisaare, alkamisaare <hesitation> ɗun nii neɗɗo miilotoo e muuɗun ka.